Ni mbretneshë e ligë m’ka burgos në ni kullë tepër t’nalt edhe unë me dal edhe me kërku, me lyp për ndihmë. Qysh me bo kët sen? Isha munu me rujt zonin sa ma shumë edhe me bërtit sa ma shumë që t’muj. Nëse ajo nuk kish funksionu isha munu me bo naj far jehone që zoni jem mu ni larg e ma larg edhe dikush m’kish ni me ardh me m’nimu e me m’pshtu.